Nare frut nale sigrate masiknale to <hesitation> pinkə to axt pepin- tupin, grate nan diferent deninan do ronkə to muet guetə te grana este diferente de shguia to, to wakə to laten to grate ye nill grawdera ten wen na chtite obuenin, te nosh nutrient chiwawen nokties na graten non diferent sabir na porst' nashon por por na churena gatso goxshenan sikna nash naturalna chinish pa ardawrio nisterion esterawon xnap frens skinina mas noerari naꞌ pinkə nane kosrokꞌ.